Taar ga̱ ga̱me, taar ga̱vel taar ga̱ kun, taar ga̱ feer taar ga̱paat, taar ga̱ pa̱ma̱ taar ga̱ pa̱vel, taar ga̱ pa̱kun taar ga̱ pa̱faar, taar ga̱ tsar, tsar shika ga̱me tsar, shika vel